Eey, cooñce ina foti janngeede. Ngati ko nder cooñce pinaatawaa heɓetee, aadaaji heɓetee, ɗemɗe njanngetee, <hesitation> ñeeñal fof ko hen woni. Ɗum noon ko huunde wonde e renndo ko fotde janngeede no feewi ngati ina waɗi ngaartam.